Emi mepɛ fie edziban ntsi ber biara no mobͻ mbͻdzen dɛ mara mebɛyɛ m'edziban wͻ fie. Memmpɛ edzidzi bea ahorow no nkͻree osiandɛ, sɛ ekͻ edzidzi bea a, etaa yaryar, hͻn edziban ne nyinara no eyɛɛ nna wͻdze ndurba ndurba ahorow gu mu a ͻma edziban no yɛ dɛw mbom sɛ eyɛ wͻadze wͻ fie a, etaa yi dɛm ndzɛmba ne nyinara akwa. Iyi ntsi memmpɛ edzidzi bea ahorow hͻ edzidzi.